द झा! चुल्ठो बाट्टलै नआउन्या कैगीलाइ होला । मुखीलै चुल्ठो बाट्ट आउनो छ । घरौणी बस्या बेला मुलै चुल्ठो बाट्टोछु । काइ बाइरा झानु पण्यो कामसाम भने <hesitation> जुणो बाट्टो छु या रुङ्गा तसाइ छाडेर झानोछु । घरौणी बस्या बेला भने चुल्ठो बाटेर बस्तो छु । अब चुल्ठो बाट्टाइ लागी केइ अर्नु <hesitation> पड्डैन । पैल्ली धोया मुन्टो छ भने ताइनो चोखन सोखन हाल्लु पण्यो । चोखन हालिसके पछा ताइनो <hesitation> काइयाले कोद्दो पण्यो रुङ्गा निङ्कैरी । लण्ल्या हुनाछन्न त तनी लण्ल्या रुङ्गाइ लागि पजल्याउनाइ लागि काइयाले निक्कैरी कोद्दो पण्यो । अब सबारी <hesitation> रुङ्गा कोरीसगेछि चुल्ठो लै निक्कै पड्डो छ । अब चुल्ठो <hesitation> निक्कैरी चुल्ठो बाटीसगेपछि ताइनो रब्बरसब्बण लाउने डाठसाठ लायापनि भयो रब्बण लाया लै भयो तेसरी गर्या हुनाछन् । मेरा वरपर बस्त्या हुन्या अब स्वाइनी मौ निक्कैरी <hesitation> सदाइ त चुल्ठो बाट्या धेकिनिन्न । अछेल शहरौणाइ छोट्टी मौ स्वाइनी मौले प्रायले रुङ्गा छाडेगाइ धेक्कीनाछन् । तैभन्दा बाहेककी अब गाउँघरतिर गैन्झाइ त अब कामकाज अद्दे बेला तनी रुङ्गा मुखैना आगाइना आउनाछन् भनेर चुल्ठा बाट्याइ स्वाइनी मौ धेक्कीनाछन् । गाउघर भन्ना शहरौणाइ स्वाइनीगी भने रुङ्गा छाणेर अब आफ्नो मन लाग्या जसरी रुङ्गा छाण्या हुनाछन् ।